أقدر أسبح واركب دراجة. تعلمت السباحه وانا عمري سبع سنوات. أخدت لي فترة قصيرة تقريباً إسبوعين عشان أتعلمها. أما الدراجة تعلمت وانا صغيرة بعد، ويمكن في يومين قدرت أمشي عليها.